E leydi UK kanjum woni Burtaniya ko England, e ton lamu woni e dowla London, inaare ko Lamiɗo Charles tataɓo Joɗi, ɓaawo mayde Inna maakko Elizabeth ɗiɗaɓo. E ton ɓe ngodi tsariji keyɗi, ɓe deeni leyɗe ɗuɗɗe e Afrik haa e Amirk duɓi ɗuɗɗi chaliɗi.